Jeta ko <hesitation> helado reta, ñanemiari ñai yae oime jëgatuyae, jë oime iro ave, oime vuajaete jayajɨ esa oime jembosɨ jare oime ambueye etei ipise va jeta oyoavɨ avɨ reta <hesitation> kua erei jegatu yae kuape helado